Tena zava-dehibe ho an'ny tanora ny mianatra eny amin'ny oniversite satria iny no tena hoe lalana tsy maintsy hizorana izany hiatrehana ny hoe asa any aoriana any, dia tsy maintsy mandalo étude universitaire ianao hianaranao momba ilay asa hataonao any aoriana